كانت مصر كان في أصوان الدنيا كانت حر جدن أكتر حتة كانت برد كانت اسكندرية وأكتر مكان فيه رطوبة كانت الفيوم وأتثر مكان كان فيه جفاف كان في في الصحرة